Ia, anao zen̈y koa fa ty ampy tsara tôromasonao amin'ny andra alin̈y araiky. Mila mihina alôhalôha akendriky zen̈y anao <hesitation> karà ataony adiny hoe <hesitation> alohan'ny anao hoandry zen̈y mihina. Aviô anao zen̈y mandry mandry aloha beka zen̈y anao mba tafifôha alôha koa zen̈y anao aviô.